Ta ku nru ta yuta noi ta ho o on. ho ho vá hovaña naka nakanri seguir ña konreri castum ñadaku costumbre nri ta ho ña ho o on. ña chonri na kachio ta konia na konregaña xana kanria seguir, chi tuxa konrenriña tá. anria gunri, aña nrunri. <hesitation> anria ho o on. kutoni ininri ña ka ho o on. kakanri konri, koniajan ña koniganria ña-ña konreri tá xana nrida ña ni yó xana. adina na ho vichí tá nakagaña na kaka kuan nochí.